Taloha alôha zah tegnz tia nahandro e, fa t'après tato noho ny tsy fahampian'ny fitaova sy tsy fanagnako fotoagna de zah tsy de tia mahandro nefa ndreky zaho mbola tia- mbola tia hianatra ahandro ery pizza, gâteaux regny, satria regny koa anisan'ny sakafo tegna matsiro ary tegna maro ôlo tia, satria anao ko mahay pizza zegny isan'ny hoe <hesitation> tsy de mividividy amin'ny labotiky hafa ô fa anao fogna mahandro azy fa miankigna amin'ny vôla koa io, karahan'zegny koa gâteaux, ie.